इंडोनेशिया अपने विविध पर्यटन आकर्षण के लिए जानू जाता है। जय मन समुद्र तट और ज्वालामुखी से लेकर मंदिरन तक के संग्रहालय मौजूद है। यई माई अदभुत पर्यटन स्थलों की एक अत्यंत सुची है। एमा माउंट रिम जाने कूता बीज और चुनार बीच, सरस्वती और बुराडर मंदिर बहुत अछो है। इंडोनेशिया में एक अनोखी परंपरा बहुत समय से चली आ रही है। जैमा वा एक जीव जंतु को एकठा क्रत है। और अपने घर में संग्रह क्रत है।